اكتر حاجه ممكن تبقي وحشة أن حد ميحضرض فرحي أو ميحضرش جنازتي هحس أن جنازتي ديه ممكن تزعلني لو كنت عايشه لأن فرحي يعني ممكن يبقي فيه عذر يعني ده فرح مش مهم لاكن جنازتي يعني ف بحس لا جنازتي هتزعلني اكتر